<noise> nainy te komainy fanginy non a moun ge na tsoiny mas taga farof tsom ror. Ma taga nainy faarof tsom kat tana tsoiny kat tana moun. Nainy te komainy fanginy non a moun, a tsoiny to ya nan, ai ma taga. Taga faarof tsom kat tana tsoiny. Ai na tobo <hesitation> na tsoiny. Tsoiny ya rof ana yei te fanginy ya. Tsoiny ya bibinun, ai fanginy non ya, tsoiny ya <hesitation> a fafan, ai fanginy non ya. Nainy tsoiny gima rof non tan mamatong tsunia, ai gima onot iny fanginy ya <hesitation> fanginy non ya. Kat ror tana tsoiny, moun fanginy non ya, tagei non ya, tobo non ya. Nainy moun te komainy fisok non tsoiny ti nan an kat tsunia gima rof, ai gima paparaa on non, <noise> ai mas tobo rom <hesitation> ainy ma tobo na tsoiny. Nainy tsoiny gima sisimok, tsoiny gima jijiu ana nyi te fanginy ya. Tsoiny pas nating jiu non tsoiny nating katvavis non tan mes moun tsoiny nating <hesitation> pats kovar non. Nyi gima onot ma fanginy ya ge nyo gima onot on ma fanginy ya. Nainy te tobo ro nyo na tsoiny, nainy te komainy ro nyo na tsoiny, nyo mas taga farof tsom <noise> <hesitation> nainy te komainy non a tsoiny, moun a tsoiny to ya nan ge a tsoiny te komainy non a moun, moun mas matong farof ovei matana tsoiny. Kat tana tsoiny, moun mas tobiny non moun na gima karous, moun na gima fafatsiny, moun na bibinun, moun na sa, ai mas taga, tsoiny mas taga iny non na moun ruak farof non, ana yei te fanginy ya. Nainy tsoiny, moun moun na fafatsiny ana korous, tsoiny gima onot iny nom ya. Panaan tana tsoiny gima paparaa tan nom ya tana sa, moun na gima tabiny, moun na gima rof, moun na katkat vavis. Nainy komainy rom manyi na moun, nainy komainy fanginy rom a tsoiny, taga farof. Tsoiny ana moun mas ruak farof ovei moun tan mamatong tsumanyi. Tobo farof kat tana moun, tobo farof kat tana tsoiny ana moun, voun ya nyo te se fafainy a guei moun tsiau a tsoiny to ya nan. An nainy nyo gima tabo oiny a tsoiny, ana yei te kamen fakats tan fanginy babainy tsun, vou tagei fi ro ya nei, gumgum tan muiny mata gima rof non. Ai gima rof non. Nainy tsoiny ainy komainy fanginy rom a moun, ainy mas taga farof ovei rom tan kat tana moun. Kat tana moun <hesitation> tagei rom ya, ainy ma faruak non kat tsunia. Moun na bibinun, farei te as fi nyo, fo ka to ya nan, tagei fi rom anyi ya ei, nm ainy te fanginy ya. Nainy ainy tagei rom ya kat finon fei, fanginy vare, katsa inyi, an fanginy tsumi ina fuan te bainy tabiny, gima rof non. Tarura tsian ruak non. Fitatsun ruak non. Fapepeits ruak. Fa i iring ruak non nainy ainy gima tagei rom a ka na rof. Moun na rof ge tsoiny ya rof. San pisainy farof a moun, pisainy farof a tsoiny, ai na tsen na ka na rof faruak non gumgum rof, kaka na rof komana numaa iny guei favot. Nainy fanginy rom a nyi ana nyi te kat gue, ainy te gima rof ruak nyo nyi komana numaa. Nainy <hesitation> ainy fanginy rom tan fakats tsumanyi patsukan tan fakats tan poainy mes tsumanyi tan sasara tsumanyi vinei, ainy komainy fanginy fiko rom a tsoiny ti ya nan, resik fisok, ainy gima sab oiny rom ta rof tan gumgum iny vou komana numa iny guei, komana na numa iny fanginy tsumanyi. Resik fisok. Ainy sarei rom a kamits, ainy sarei rom a nag, ainy sarei rom a resik tan tsumanyi faisen me na tsoiny ge na moun te gima kat non kat rof. San tobo farof, tobon kata tana moun, tobo na kat tana tsoiny, ainy tagei fi rom ya nei, komana numa. Ainy tagei fi rom fanginy tsumi ina fuan rof non. Ruak iny rof non. Nainy komainy rora na tsoiny, nainy komainy rora na moun. Ra ma gum fa mo, ra te matong <noise> tabo. <noise> Kaviou fi rora <noise> vurots fi rora, ra ma tago, ra te tabo. Nyo komainy rou a moun tuvinan, moun na rouf, kat tsunian rof moun na fafaainy, moun na sa bibinun nyo mas fanginy rou ya <noise> an nainy ainy komainy tsun moun a rom tan kat tsunia farei tan bobonga, tsun an simok an kaka babainy ainy taga rom <noise> nainy vou ai <hesitation> sarei fi rom ya nei, fapepeits ruak non ainy fitatsun rom ainy bobore rom fo mamatsiny ka <noise> tana sa <noise> ainy te karainy fanginy tsun. <noise> san rof nan ya gum famo ainy te tobo matong kat tana moun tuviyan rof nyo nom rou ya. O moun to, kat finon to, rof non nyo fanginy rou ya. San ainy mas fainy ya tu nainy viviako, ainy ma taga, fa vevesau tan fanginy. Ma matong tsom. Fa viviakon mangir tsumanyi tana moun. Matong ainy te matong ainy te matong. Taga nainy fis a ingainy, fis a ifa tan non ainy te se nonom a moun. ainy tagei fi rom ya nei ainy onot rom tan fangin, nom. Ainy taga fi rom ya nei, gumgum tsu manyi rof non tan tou kaka tsumi tan muinymata iny vou. Nainy ainy ka fi rom to, nainy ainy ka mirom fakats tan fanginy a kain mon to, rof. Nainy fanginy roma nyi ya, kia pis on tu tarura vou. Kia on tu <hesitation> bainy iny ya ge ainy gima kat vavis on rom tana sa fakats patsukan tsuam ka non tana moun tsumanyi te komainy anyi. Tana sa, tan kat tsunia tsun, ainy komainy to mat ots non <hesitation> fanginy tsumi ina fuan. Nainy ra ina fuan kat fi ror to, <noise> fanginy tsura inafuan ruak iny rof non <noise>